في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام، كان يعيش في قصر قديم لكن كل ما كان يحاول يخرج من غرفته كان يخاف من الظلام، <hesitation> قرر أنه يبحث عن صديق يساعده، وفي يوم قابل قطة صغيرة كانت تلعب في الحديقة، قال لها أنا شبح بس أخاف من الظلام ردت عليه القطة ليش ما تجرب تلعب معايا تحت النجوم، وبالفعل لعب معاها واستفاد كثير من التجربة واستمتع.